Tara tou hatatei, elia ku hatatei. Lia ku hatatei ia turu hatatei Petats, tuan na turu, tuku la wan turu High School, be lia na hatatei si gue High-High-High School. So <hesitation> tara tou hatatei lia ku hatatei hatane i Petats, la gum High School Hutjena, be lia ka nouk hatatei hakap i Hutjena be lia ka nouk. So <hesitation> tara tou hatatei has e ri <hesitation> mas hatatei haraeh i ro. Tou hatatei, pean e mas hatatei no <noise> bete hatatei no bete kui e no ta tou kui. Han a pinapo tariri, jia para pean i ien hamanas, ru mei ta masal e mas hatatei haraeh ir tara tou hatatei. Hatateir bet na lu er ta toukui, bete kui boi er u tete na u kaua i tariru. <hesitation> Tur hatatei, re hatatei si ru be ri te natei ni sol sol e ru a sah te tuan ni solsol e riri. Tou keleng, iau ka bah te hatatei sin e riri ta keleng haraeh u ri, na ta solsol mea ri u bor hare na te ka ua nou taru pepa, te keleng wa nou taru pepa ri mas solsol e ru eiau re mas sol e ru a <hesitation> solsol rea turu Bible, solsol rea tru Post Courier solsol rea taru sah u hai pepa te la nam, te ka me na borbor te tuan ni solsol e riri, eiau a ka te hatatei kabu e riri. A tou hatatei has, re hatatei ru a tou keleng, ta ma keleng mea lo a sah, te tuan ha la me mea lo tara haluma i tamulo je tara tete tamulo, keleng me moa lo a ji leta la na tar tete tamulo jia tara haluma tamulo. Eiau minka te hatatei sil e riri. Re hatatei sin tun ro ta natei u ri bete natei ner natei ru a sah ka te tuan ni hatatei riri. Lia haharoi ne nouk a sia pean te tuan ni hatatei be la no be na hatatei no. Eiau mei ta hakej mea sah, iau e hakej eiau pais, eiau mes ta hakej a sah a ka te tuan te mangil ni kaj iu te hatatei u, eiau hakej koru a toai tanou. Eiau hakej koru ta lu meiau ta tou kui bete kui eno. Bete lu e no mane bete kahet ne na a tou tapa i tanou. Poaj te na kui u be iau hatok e na luma. Poaj te hatok meu a luma <noise> luma kap a no, te kap u a luma ba sia hihin e mamangil hamas e ne eiau. Poaj te mangil mea hihin eiau, eiau mangil sin tun eiau te hatok meu a luma, uum. Hatok hakap a luma, hihin e mangil ne eiau, be eiau e tom e na hihin be iau ka gon me na hihin te ka na ien. Poaj te ka gon meu a hihin, ka haraeh gon mei hihin ta nou, be ru e tapa rea tara luma. Iau <noise> hihol nin tara tou hatatei heh. Iau hihol nin te hatatei haraeh moa lo, jia te hatatei haraeh ria ri, a sah a ka raeh tatei boak a nam. Le sep e nom a mane, <hesitation> taheleo e mangil e ru elo, sol lo hatatei haraeh i nom, jia jon e mangil e nou elo sol lo e hatatei haraeh i nom e lo a pean hihin. So, ien a min ka te mas kaj e riri tara tou hatatei tariri. Tou hatatei tariri e mas raeh i no, ia raeh sapang nin a tou <hesitation> te ka papal ua riri. Te ka papal ua riri, re gumin lu e ru ta sia taka. Masal mas lar tur hatatei, be ru te hatateir, bete na lu er ta toukui ta raeh tara poaj te la nam